<hesitation> wila mood han wat'aliim que wila mood naq'alalaam ruu' q'ajaam reh chiye' más sonido depende qa'sa re' la sonido najaam hat najaam más re' juntz'ip re' niriwunob'aaq paam o más agudo oontera uche' wul mood wul mood depende ruu' q'ajaam najitz'iim reh wul mood rikutuum más re' sonido.